Manao anizao ñy tohiny ñy tantara toy: -"Ndraiky hariva ,nahita olo, mahatseriky mi miriorio añatiny maiky ao ñy mpiamby raiky <shushes> ;nitsanga tampoky ie taminy ñy seza fiambenany nanenty an'olo oñy ambaliky añy aminy lafonety iñy eo <shushes> aminy fitaratsy iñy, <shushes> tsy nazava loatsy ñy endrik'olo oñe tratsiny ñ'andro maiky iñy? fe hitany ñy raha nandesiny".